E karazany e fitaovagny électronique toa zany: a micro-ondes, lafaoro, <hesitation> fanasagny ino moa machine à laver, frigo, fera avao koa agnatiny sa hoa, batteuse, raha ilaigny an-dakozia io.